Mìŋ bie wùìyèɛ, ka ka kaa sìà sùgà, à mean kaa sìà ɓɛ̀ ɓuuyè lii, kaa ngàà sìà e e e e ɓɛ̀ fua lii àŋ sio yɛi le ka tìà, è fɔɔyɛ̀ìm jii.